E nyalo omare alatni to veti, to veti to mihasiti, mihasiti mewa alatan. Mido dana hazura, daga zura man bobe jula mewa rata, nya hama nya mido, nya nya wala mida ana hahasira. So nyan de alat kani wala sumgula sam.